Tu san yese <hesitation> January bini, loŋe February, Gunfuko. Tumam kalam bɔba wa na, Gunfuko ŋmarega wa ni kɔ'ɔm dɛna la kusebego ma'a. Kusebego n ni vugera bala mia vuge vuge vuge. Ãn haa. Gee kɔ'ɔm dɛna puusego. Bala la zo'e zo'e <laughs> ni ka nɔŋɛ ŋmarekana wa. Tu san le lebe Solemitiŋa bɔba sa, fu wan nyɛ ti la ni kɔ'ɔm dɛna la ɔɔrɔ ti snow ni kɔ'ɔm bɔna zi'an woo. Bala la zo'e zo'e ka boti ŋmarekaŋa yele. Ɛɛn hɛɛn. Fu san le yela-aŋa bini, basɛba yeti ŋmarekaŋa de la nɔŋerɛ Ŋmarega. Ti ba yi'ira ti the month of love. Valentine's day bo la bila. Soo nɛreba zo'e zo'e sakɛ sira yeti fu san nyɛ nɛra, n makɛ yeti fu boti la nɛra la dɛna ti fum la eŋa yuum yuum pɔsɛ nyɛ taaba la February ŋmarega wa puan, basɛba ni kɔ'ɔm sakɛ sira yeti ooom, fu suurebunɔ n kɔ'ɔm bala beni zuo ya nyɛ taaba nɔŋerɛ ŋmarega puan la zuo. Soo ŋmarekana wa, February wa ni kɔ'ɔm dɛna la nɔŋerɛ ŋmarega bo basɛba sɛba me sakɛ sira bo St Valentine la me n bala. La san dɛna sɛba me n tɔgeri wɛda la me, bama ni ka nɔŋɛ ŋmarega wa yɛsera la kusebego la puusego la ɔɔrɔ la snow la Zuo. Mm hmm. Soo February kɔ'ɔm dɛna la mise kaana month n de e.